Sí, sí, se l'izi avi porque enque no puea volal pos tienin prumas i picu lo mesmu, más que las alas sonin aletas que gastan pa anal. Tamién tienin ñíus i engoran los güevus i, güenu, craru, las prumas que tienin son aparentis pal climi ondi vivin. Assina es que sonin escapás d'aguantal el rascu que hazi pallí pala Antártida. I endrentu delos pingüinus pos tamién ain especis que bucean mejol i más ligerus.